Kultura e Koresë Jugorë <hesitation> osht <hesitation> e njoftun për muzikë, art, letërsi, vallëzim, arkitekturë, veshje ose stil edhe kuzhinë. Megjithatë ka rrojë kogja t’fella në tradita familjare ku baba osht krye i familjes.